Dado colombian tun dado kaban iyo hod ishian diju jirtuu colombian banentun inama dimaa kubetaa inama kunne hod gudio hindadoo kaban gudione hindadoo kilesinne bisan gudio kabaa kiles bisan kasa kaamtan dumes kasa dufee kiles kas jir lila gudioa kiles kun kaban dufani.